Na’am, shawari bu ghi pi ɗi tsagani ghi p'a shawari <noise> ƙwi gyullubani caba ghi P’aya, kullum ya fatiyuni mum U’mma tsagyi wi kulina, mun Umma tagyi kwanyi khin Subana, muna har mun ghana bu hala yandaka gunni ɗi tsagani, gma ghi kuʒa P’iati ʒhewali tasini’i caba gwamani ga muna tsiga ɗi ghanʒa wunu Ghinshin aʒhi mungwan, kaman mun piya tita cimar bu Vimmaghina, mun gwan ghi ndaka ngyinghiya mun caa shawari ti niyan gwai ko ti niyan wulthuna koga ni wuyana, ghi ndaka C’aLthin Lthin gwan ya kuzau, ghingin Lthin gwan ya p’a yan ya ndaka ndak thin cani, koda gha bani hyi ndaka ɗa Babu ai bujan kaʒa, babu ghi Umman kaʒa, babu ghi ai buyamu kaʒa, to cabu ʒhau, ɗin tsagyi sinna khi yani bu, khin yani bu-bu-ndaka ɗa na hyi caya ghama we-e, din sinni bu wu nahyiya khin yani bu a p'aya kwi gyullubasi ko kwi wahutuwasi ko kwi wuyana dabau, ghama we mei layau, ghi kuʒa p’iyati tsagyi khin gyulluban mbanai, kuma mei C’uwa khin Lthin k’wanya. Babu yan puni, babu yan pusin, har mai hyi bilthin ƙwanyi kutusin, ghama we-e, ghi ngilma sussu, ghi ngilma gma khin wan-fakaku wangwan, ghi ngilamu ghi p’a wuya ni ɓakwi ɗi fakakhi wana’a, ghana we-e Ghindhina ʒhu ƙiƙƙidai, Ghinshina ʒha wa ndaka ƙwanya, Ghinshina ʒa wa P’a yani bu wa Layau, Ghinshina taimakghima, amin.